إذا كان بإمكانك السفر إلى الفضاء، فهل تفعل ذلك؟ ولماذا؟ أوه والله لو أقدر أروح للفضاء كان سافرت تخيل تطلع وتشوف الأرض من بعيد، والمناظر تكون كأنك في حلم أحب أستكشف أشياء جديدة وأعيش تجربة ما تتكرر أبد